Naketenria chín nama, naketenri nama naketenria chín nama tu nraña kennri o nrugu iin ña ni keanri tá ngu konnri ta nroa, ta nroa chín nama naguan hu u un. nruvia u jum.